اتوقع إنه الثقة <hesitation> بت- بتكمل الإيمان أو-أو العكس، لأنه هو وجهان لعملة واحدة لأنه أنا لو مؤمنة فيك أنا راح اثق فيك. <hesitation> ولو أنا واثقة فيك بتتابعيه راح اؤمن فيك. إنه ما بتفارقون عن بعض ما في فرق بينهم. هذا وهذا نفس الشيء.